Akgtim papa enero, akgtu papa febrero, akgtutu papa marzo, akgtati papa abril, akgkitsis papa mayo, akgchaxan papa junio, akgtujun papa julio, akgtsayan papa agosto, akgnajatsa papa septiembre, akgkaw papa octubre, akgkawit papa noviembre, akgkutu papa diciembre.